Khengeleen tun yaani aina birri jirthii ishin berre birr inaman woth jebhii. won amtan akha wammichaa kadha dhethee athii inamaa dhudhu woth berre tokkit jebhii wamthee wothi hin jebin kengelen dhaten wamtaaa kengelee Mal attin dhotethu kengelen khun inamaa bayanen hindhagaa dhub kengelefi ufii maaenan ishin kengelen yaani chumaa khalaaa akhii woniathif iyoo chumaa gudhio Mal athin chumma Khan wolin dhathethu wol kas ridhethu chuma khun Lilah sauti ghudion khasa batiii abbaa bayaa jirinen hin waaamaa inni beree dhaan hin dhaghaa